mashin mo ghani ghada don mari hundughon haa less mei dn ghadon naftire be ghada fooda henduu toh ghadon turanga haa doo leddi ko haa doo capet ko haa doo suudu hendu wooni haander mei don fooda kala doo pad waata hander ma gha non-non ghadinghata buugho capet ko ghad tiels koh doo lesdi ko doo floow